फूस फुसा के बोले वाला चीज सब आवी टाकला हाम्रा याद बा हम जब क्लास मे राहली पाच क्लास मे । त हाम्रा संधातीय सब जब एक्षअम देय जैत रहली त आउसाँका मे हमैके चीट चरेला कथी करैत राहली । फूस फूस कर कर के बोलाइट राहली सर मैडम उजान गार्ड खटल रहाइट रहे उजना मज़ा से । ओकैनके गार्ड खटल ओकैसनक जब बोले मे बजी होजाइट रहे त हम हाम्रा संघटिया फूस फूस के । दु नंबर के ऐन्सर पुक्षे थीन नंबर के ऐन्सर पुक्षे आउससंका फूस फूस के हाम्रा याद आबे । त हमैके थक थक मिलके हामिके दु नु कोईना लेख ले आ हमैके इग्ज़ैम मे पससो होजाइया । आउसनका कर के हमैके पाच गो सब्जेक्ट मे पास होयल बारी हमे हाम्रा जातही न आया ततही हाम्रा संघटिया के। आया हाम्रा जातही आया ततही हाम्रा संघटिया के न आया आउसनक कर के हमैके सुनू कोएना यकापस मे बताके । हमैके लिखाइट रहली ओकर हेल्प होजय हाम्रा मदत होजाऊ मज़ा से ।